الفن <hesitation> يطلب <hesitation> درجة كبيرة من الابتكار ومن التخيل كالكوسوا في الموسيقى، إذا كنت حتى في الموسيقى، ولا في الرسم، ولا في النحت، ولا في أي نوع من أنواع الفن لازملو الابتكار ولازملو المخيلة. وهذا الشيء ماكانش في الآلة لأنها الآلة تتعلم من الحوايج نتع الانسان و ما تقدرش تبتكر حاجة جديدة من من ر-راسها.